Mdujauda yiyi diyu basuka kuba du iju ga giri mdu aga mpi niyu ko makka, lagis, abuja katsinayar dum mulmuku niyu ku kuba ivdiyu vur uludal nda bada labari ungu musdagu niyu kobari kiliga uride duki ki sha si aguri dama ko kal ko kma cameroon gusukuma niyu kiluri yaɗa du rayuwarda dunda vurmul niyu kiya ulari kada musadagu ko bate ko iri lagos mduda ah lagos bate bate kofumari niyu ama sundiyu ki lari maka ku du mdu bada labariku akufa hihutu mdu ivuri kuba ali nima gaskiya ma niyu ma basuka guri kihi madu iju ga grri mdugapi maja yu guri wuwu ko kaduna, damaturu alifungu gusuku. Ma nayayu maju ga grri mdugapi ma hankal hankal kam nayara guri dama gana dunaya bathukura bu aluviku tunda mdu tsuwu akuhu jabarmdu mji guri thur bu kam du wluwu aiyi kam kufumari mda gulba uguri bubu karshiguyi gasha guyi ashilivai kifi dumdum shasivu ndu mduyudai mdu yudai kumdufiya tarihi kumdu aʒanubiri buri a bubu galagargagayari gasi mfuwanyi chu bubu alumagu lumagu toh nayakamdi maduju nada wuwu kam yaluga bubu giya gaskiya yayi u kuthumal yamal kiluga pahunahi.